Uu, are'epita pita abaraapa baarii pia'ii. Aru abeea baari pia'ii hioko'i bii'ee'upa kure'eerapa, aru bi'eeaa bai hioko'i aru baiha toribaa. Baiha toriabouba pita hukuraapa boorii boatoi. Ii pu'abuuo oiraare roheoarei oo'ore bo roko'ai. Hioko'i tu'uoaroha ii'aa bo roko'ai, uka tu'uoaroha itokopapita ha bai'oehara oo'ore bo suu'iiro'oo. Ha roo'ore, aga hukuia hioko'i bo atoi baiha torieuba boo'ore bo reibuui uare rei uare reiepa. Hioko'i hukuraapa hioko'i bai hukuroepa roo'ore roari oitaa'ita karaiiu, karapiu iokaa'oohara. Ta bai hukuepa hioko'i bai'upa roira pita aga tarai'oreupa oirau oo'ore oo'ore, sisii'oru'u hasika'o pitee. Ha ahuraau bo roko'o baarire bo takirii hasika'o pitee. Hapita uka, hapita uka ro kaiau roo'ore bo paru ahe'apita. Hioko'i roira iiroo abuukaa ita, ta baire ruiepa karapiu ta karaiiu hukuepa ta aga tarai'oupa bisio ii'oo roreroo, sa oira ouriboo hasika'oo pitee. Au aga tarai'oreupa bo opoi'oo oo'ore barariabaa, a uri pitee abaraapa, bo kasiarii. Soorisoori haia eipa'oo o bo kirubo, eipa'oo opea'oo. Ii'oo ii tahiroo ha uka ata'e karabara ii'oo. A ouaupa ta aga tuutuusi'ereu oirau heetaapita bo hura'oo. A huraabaa aga abeea bapiaro. Abaraauta bapiaro au sisi'oraeaa, aru roga'a ariabuai tuuruhua. Aru ariabuai tuuruhua hioko'i, siraaupa sa aru'aruau ha bisio pitareupa boikiro sa ariabuari aru'aruriboo bisio ariabuari karaebaa. Bira roga'a ariabuari iibohara. Hioko'i oru bisi huku- haarapa roga'a aga kara- hareebohara. Bisio boikiro sa saasaapi'ue, hioko'i o iho'ihoaupa ii'oo. Ha aga sisi'oea haia oru oira oo'ore bo basubirihara bo tape ta sisii'oaupa haia. Hioko'i abaraapa bo takirii, ua o iho'ihoaupa hioko'i. Aga abeea bai, roo'ore obarao uka itoau abai kasiba sa ro itoau ii tabirioarei, eipaareha arabaraeaa ii'oo. Ii'oo hioko'i ua bioaupa oo, hare'ohaa tahi aga kitareupa iiroo. Are roga'a biki'asipita roga'a bisioaupa oo, oru oira hioko'i ii'aa. A aga taupabohara oiraarei oo'ore bo kepai eipaareha, bisio abaraeaa basubiri pitee kai hasika'o pitee iibaa bo takirii, o aru sisii'oehara oirau ii'aa ii ru'uri a bisio uteereupa sisii'oru'u. Ha bisio ahe'a tabiriarei hukuroeea roo'ore bo tape hasika'o- haabara ro ta sisii'oabohara haia oirau ii'aa. O ta'iri pitee oo'ore boiesi'oo kai a bisio hokobohara haia ii'aa bisio pita a rui'eerebohara roo'ore paruu'iita boori bo takiriarei. Hioko'i oru agaarei a bisioehara ii'aa bisio bo piri baiia ariabuaiarei, bisio sisii'oraeaa oirau ii'aa, a bisio bisio a aga eakabohara ia o ta'iribohara oo'ore bo piri kai, upa eesii kai eipa oo. Ii'oo hioko'i ua, ha biki'asi husi bisio hare'oohaa tahi ii'oo aa. A bisioea roga'a bisio, aro aga eapaapi'eupa ii'oo bisio oru oira hioko'i ii'aa a aga taupabohara oiraarei oo'ore bo pasika'o bo raata'oo. A bisioea bisio, bai hau'o tahi roga'a ii'oo a ouaupa, eipare a bisioe bisio ia uka aga biabohara, eipaareha areraeaa bo hura'oo. Areraeaa oo'ore ei ta, ei ebaro'oo. Hioko'i bo hura'oo iareraeaa, heetapita oiraba hukuihara bo opoi'oo ii'aa abaiia oiraarei oo'ore bo ruuruuto'e bisioi. Eipare bisio o riiriiabaa oo'ore bo pasika'o, bisio heetaapita oira ebuabaa bisio aru uka paru'itai oubaa, o a huraabohara rogaa ii'oo. Eipaareha oru oira oo'ore bo kara'oo oo'ore barariabaa, a o tairibohara oo'ore a o ta'iribohara oo'ore upa'iita kai oo'ore bo piri sisibiiarei uri'uri'obuu, haia oo'ore bo raata tahirori. A bisioea hioko'i bisio, oru oira hioko'i ii'aa sisii'oru'u ia ota'iri- haaboroo boropoi'oo oo'ore oo'ore upa reeto oiraareha oo'ore bo ariabu. Hioko'i aripu tahi ii'oo. Oru hioko'i a aga taupabohara ii are, biki'asipita roga'a bisioepa roga'a bisio ee, hare'ohaa tahi rogaa hioko'i ii'aa, bai hau'o tahi. A bisioea bisio a aga taupabohara oiraarei bo kepai. Oru oira utaha'a bisio piiabaa sa si'ieboo oo'ore oirare ruuruuto'ebuu. Eipare, arabaraeaa ori iisioi, a bai kasibohara oiraarei o tabirioarei piiabohara, o araba piiabaa ii'oo. Ori ii'oo a aga aripupi'eupa oiraarei oo'ore.